Oheva otjina otjinahepero <noise> tjinene, okuzambo puyaririra ombwa ihanika moo penozoheva ozengi peke peke zehanika mopereisa nokuzambo ngunda awaranda oheva yopereisa yokehi nomundu ngwaranda oheva yopereisa yokombanda mamuuu korusenina mukaungurisa koko koviva vimwe, oheva kaitjaa oheva yoye oyo oyotjimbakete poo heva yewe konakuyenena okukoha nayo vitjuma, mwenene okuranda oheva yotjimbakete uriri tjondovazu ondjimoyenene oruveze ndo kona vimariva vyokuranda yoyo yo yewe naindji yotjimbakete, indji yotjimbakete ndjiwaranda ndo okaenena okurikoha nayo, ooenene okukoha nayo vitjuma owenene okukoha nayo virare, owenene okurikoha nayo motjiuru owenene okukoha nayo hauto yoye ponganda oenene okukoha nayo ku kukoha nayo zongaku oenene kukoha nayo ndjiwo pehi oenene okukoha nayovirare vyoye pongdanda mena rokutja nu tjiuhina tjiuhina oheva uriri otjina otjitenga tenga mokara novina vyondova nu okuhupira mondova kakumatuvanga omundu auhe mutu tjituhupa naituvanga okuhupira poruveze orukohoke, okuambo tjimoenene oenene okuranda ozoheva otja kovina oo oo oheva kuingurisiwa. Porumwe moenene oranda oheva indjo yooyoo ndjikoha ozondjise, tjimovanga oranda oheva yotjimbakete uriri ndjimaikurama kutja indji maikoho ovikumbasa nondjiwo pehi nokaruwo nozombanda, yarweoranda oenene oranda yarwe noho ndjimotja ndji oyo oyokukoha orutu rwandje uriri, tjiunovimariva noho oenene okuranda oheva yokukoha orutu uriri handu kombanda ozombaze mba okara noheva yoye uriri ndjiwakamburamo kutja oheva ndji ikohorora ozombaze, okutja otjina otjitjakwao oheva ii iii ikupo kuhupa okuveruke noho mena rokutja tjiuhina heva mokara novina vyondova, tjiwakara novina vyondova mavikuyetere omitjise, okuzambo oheva uriri outekero woheva tjiuru pehi nai uyenena okuwonga owongere kumwe oungura pewe rwee uriri roheva enene epe, okuzambo noho mbimuna ovandu tjiva oheva veungurisa okupata nayo oviyaha tjivyatopoka tjimuna oviyaha mbi mbi tukoheramo mbi tjitjatopoka uriri uyenena okuwonga ouwe mbwi outekero otwako kumwe opata nayo aingura tjimuna komwano woo woo woo wona wotjina Otjotjina tjarwe tjimoenene okuranda uriri okupata nao zondovi posia ove oungurisa oheva ndji okutja nao ove waa waawakondo tjimariva, otjina otjitjakwao oheva iyenena uyenena okupaturura onganda uriri yokurandisa ozoheva uriri, opuwo nganda yoye ndji irandisa ozoheva uriri kamurandisiwa otjina tjarwe mena rokutja motjiwa kutja otjina omundu auhe poo vandu avehe tjimavekara mavehepa poo tjivehepa pevapa yuva, okutja oheva nao noho otjina tjimwe tjitjino tjimatjiyenene okukotoora otjimariva tjiwapaturura ongada uriri tumuna nai onganda yozoheva uriri yovikohe uriri kamurandisiwa otjina tjarwe uriri kutja oheva ndo zokukoha ovihauto poo heva ndo zokuu zokutuna ozonganda poo heva yokukoha ovitjuma noho nao zoheva zovitjuma zehanika, omundu umwe uranda oheva uriri ndjimaikurama kutja indji oyoo oyo visplule vyandje uriri kaina kukoha ovitjuma tjimuna indo zonyunguu noo apekara oheva yarwe uriri yapeke ndjikoha ozonyungu, okutja otjitjakwao noho ounahepero woheva okokutja ove tjiunoheva kono kara noo kono kara nokuhekera oovi oovii oviungurisiwa vyoe tjimuna Koviungurisiwa meee mee mehungire ovina tjimuna kono kara noo marapi wondovaa ongwahekera mondjiwo opuwo uundja mena rokutja konaheva poo oiri imwe umuna uriri wakoho tjitjuma kona heva wakoho tjitjuma nomeva poo wamunu kutja aahaa onahi otjiyaha otjipyu hina heva metwapo meva uriri eoupyarisa omeva erire ngumbakoho nao viyaha mbi ii peungura posia ripura kutja ove mwaa eyuvando mwaziki omahundju ndanii ponganda omahundju oongenese poo tjina atjihe ngamwa uriri tjitjinese katiti ndikara orure mo mo tjitjuma ove watwapo meva ingo mapyu nga waungurisa omeva okuhoha otjiyahatjo, okutja otjiyahatjo ngunda waeka wapaka morae posia ngunda otjiyahatjo tjino maze uriri opumohepere oheva, oheva uriri tjiyakoho otjina nu kaikahepa, kaikahepa kaikahepa otjinatjo kutja tjiyarukirwepo kukohwa rukwao poo tjihaho kutja nambano puwo nambirahi randa otjina tjarwe okutj oheva tjiri tjiri onahepero tjinene ihepwa uriri pevapa yuva tjimatuhupu komoenene kuhupa nokuhina heva uriri. Tjarwe otjitjakwao ngahino pumbimuna kutja katititi oheva ivatera iii ivatera omoo omomozonganda ndozoo zoo zonganda zokuu zokuu ndeyazemisa omatuwo ngeyazemisa omatuwo nga yokurarwanga uvasapo uriri ohev yapakerwa mokatjuma yatwirikwa pombanda mbo, okutja ove tjimo tjimo tjimoryanga kohepa kuheruka noheva yoye waungurisa okandjiwo porumwe, okutja okaruuo kohepa okuryanga noheva yoye uya uriri ovaza oheva iri moukotomo, oneeke aipiti orikoho nayo make, nambano ripura kutja nandaku kamuna oheva atja tukara nomake wondova omakewe nai nu apehe puwai ambara ukatuna ovina peke peke, oya ponganda okoho make nga nomeva wokomuryuu uriri ngeheri omapyu noho mekambura kutja katuziki omeva okurikoh nawo make, okutja omundu opumohepere oheva kutja tjiwazu kwazu weya ponganda otjina otjitenga tenga uriri ngunda auhiyauta okutuna kozonyunguu noovina avihe mbi ponganda oende okohomake woye nohevaokara nomake omakohoke. Otjina otjitjakwao oheva iii ootjina mututjitjiyenena okukohorora otjina tjitjakaterere nadii kooko komira, omwatje wanyandisa otjikwae mbo waroro kukoha nerapi nai katjina kuzako mekambura kutja tjiritjiri tjiwanyingenisa erapi ndo momeva nai poo tjiwatjiti koheva uriri opere ponambo mekambura kutja ozoperesende ozengi uriri pona mbo mape mape kara notjivara tjapeke mapekohoka nandii kutja kapena kukohoka otakataka posia momunu kutja tjimbari ambaungurisa erapi orini uriri nomeva nanai tjimbaungurisa noheva mutu peya ondanaukiro imwe mapemunika omwano warwe. Tjarwe otjina otjitjakwao oheva iii iyenena okutwamewa iyenena okukuu okuu uyenena okupwika, oheva otjina tjitjihaoro okutja oputjaririra otjiwa nao nu? Moyenene okuranda oheva uriri tjiwamunu otjimariva otjingi otwapo kutja nai meranda ozoheva zandje nadii omirongo vitano okkapwika ozoheva nda konganda okutja otjikando atjihe tjimohepa oheva tjandje uno heva nandae oure womyeze ngunda vine kowarora okukaranda oheva, mena rokutja otjo tjina katjiworo putjaririra otjiwa, otjina tjitjihaoro, otjiwa. Mena rahanii moenene okupwika oturike pombanda ngapumokaungurisira kairi tjimuno vikurya mbiyenena okuuu mbitjanai tjiwaranda mana moruveze kaani orondu otjo matjitjiti navi. Ngunda ambihiyapata uriri memunu kutja oheva andakuzu kaheva ete noo novandu mba mbehupaa mbehupira mo mo mokuti poo kozoresevate katja pekara ombangu mena rokutja oheva oyo ondjitupa ovivara mbitunavyo nai tjiumuna omundu umwe waenda omuzorondu motjivara nambano waseravera poo wauta okurira omuyere ohevaokuzambo oheva noho tjiuhinoo tjiuhinoo vina mbyo vyarwe imbyo vyondiru mbi mbituungurisa kutja kutja omundu ukare nokunuka nawa oheva nao ikupa oukohoke ove tjiuru omukohokeokutja kona kuyenena okukara nese ese ndimarinuka ondova kona kuyenena okukara nondova okutja opuwo indi tjiwerikohonoheva uriri kona kuhepa okukaungurisa ovimariva okukaranda ovina imbyo vywarwe ovandu mbiveungurisa kutja venuke nawa andii kutja kona kunuka nawa pondondo yovina mbyo.